қайырлы күн құрметті әріптестер
добрый день уважаемые коллеги
құрметті депутаттар баршаңызды тіркеуден өтулеріңізді сұраймын
уважаемые депутаты прошу всех вас пройти процедуру регистрации
жұмысымызды бастау үшін
қажетті кворум бар
мәжілістің жалпы отырысын ашық деп жариялаймын
құрметті депутаттар
күн тәртібінің жобасы сіздерде бар сол бойынша сұрақтарыңыз бар ма
онда күн тәртібі бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
күн тәртібі бекітілді
құрметті әріптестер енді күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға көшеміз
бірінші мәселе екі мың төртінші жылғы жиырма екінші желтоқсандағы қазақстан республикасының өкіметі мен ресей федерациясының өкіметі арасындағы байқоңыр ғарыш айлағында бәйтерек ғарыш зымыран кешенін
құру туралы келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы қазақстан республикасы заңының жобасы жөнінде
баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасының цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі асқар қуанышұлы жұмағалиев мырзаға беріледі
құрметті гүлмира истайбекқызы құрметті депутаттар
осы мүмкіндікті пайдалана отырып сіздерді тәуелсіздік мейрамымен құттықтауға рұқсат етіңіздер
ы еліміз гүлденіп көркейе берсін ы елімізге
тек қана жақсылық тілеймін бүгін
бүгін сіздердің назарларыңызға екі мың төртінші жылғы жиырма екінші желтоқсандағы қазақстан республикасының өкіметі мен ресей федерациясы арасындағы байқоңыр ғарыш айлағында бәйтерек ғарыш зымыраны кешені
і құру туралы і келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы қазақстан республикасының заң жобасы ұсынылады
құрметті депутаттар
заң жобасы бәйтерек жобасын іске асырудың негізгі шарттарын өзектендіруді ы көздейді
алғашында жобаны анғара ресейлік зымыраны негізінде іске асыру жоспарланған болған
бірақ анғара зымыраны уақытынды дайын болмағандықтан
тараптар жобаны іске асырудың көптеген әртүрлі варианттарын қарастырып талдау жасады
мәселені қосымша пысықтаудың нәтижесінде тараптар жобаны союз бес зымыраны негізінде іске асыруды шешті
жалпы алғанда ресей федерациясы зымыранды жасау үшін жауап береді ал біз жер үсті инфрақұрылымы үшін жауап береміз
осы жобада ресей тарапы союз бес зымыранды техникалық және старттық кешендерінде бақылау тексеру жабдықтарын құруды сондай ақ үйірмелі блоктың техникалық кешенін ғарыш аппаратын және ғарыштық бас тиек бөлігін жаңғыртуды қамтамасыз етеді
осы жұмыстар ы тоғыз жүз он алты миллион ақш долларымен бағаланды
жаңғырту мақсатында екі мың он сегізінші жылы байқоңыр айлағының қырық екінші қырық үшінші және қырық бесінші алаңдарында орналасқан зенит м кешенін екі жүз ы қырық үш объектісі қазақстан тарапына берілді
қазақстан тарапы зенит м кешенін жер үсті инфрақұрылым объектілерін қайта жаңарту мен жаңғыртуды жасайды
старттық және техникалық кешендерді жаңғырту жұмыс істеп тұрғандарын күрделі жөндеу және қайта жаңарту сондай ақ жер үсті ғарыш инфрақұрылымын жаңа объектілерін салу жұмыстары жүргізілетін болады
осы жұмыстар екі жүз отыз үш миллион ақш доллармен бағаланады
жер үсті кешенін жаңғырту және құрылыс жұмыстары кезінде қазақстандық компанияларды барынша тарту жоспарланады
ол қосымша жұмыс орындарын береді
бәйтерек ғарыш зымыраны кешенін іске қосуының маңыздысы байқоңырды ең белсенді ғарышайлағы ретінде сақтауға мүмкіндік береді
заң жобасын қабылдау қазақстан республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейді
сондай ақ қазақстан республикасы мен ресей федерациясы арасындағы байқоңыр кешені бойынша стратегиялық әріптестік пен екі жақты ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға ықпал етеді
құрметті депутаттар
мен өз баяндамамда айтқандай бұл ғарыш саласын
дамыту үшін өте маңызды жоба
осыған байланысты сіздерден жан жақты қолдауды сұраймын
рахмет рахмет баяндама аяқталды
енді құрметті депутаттар сұрақ беру рәсіміне көшеміз
сөз депутат бектұрғанов әбдіманап елікбайұлына беріледі
рахмет құрметті гүлмира истайбекқызы
қаралып отырған заң жобасының отандық ғарыш саласын дамыту үшін және қазақстанның жер үстіндегі ғарыш
инфрақұрылымының меншікті объектілерін пайдалана отырып ұшу қызметін жүзеге асыратын мемлекеттердің қатарына қосылу үшін оның өте маңызы зор
сол себепті мен заң жобасын толық қолдаймын және әріптестерімді де оны қолдауға шақырамын
сонымен бірге менің мынандай сұрағым бар
құрметті асқар қуанышұлы
заң жобасын талқылау барысында хаттаманы ратификациялау байқоңыр ғарышайлағының жұмыс істеуін жандандыруға мүмкіндік беретіні және бұл
өз кезегінде ғарыш саласында қазақстандық ұйымдардың қызметін одан әрі дамытуға ықпал ететінін бірнеше рет атап өтілді
ғарыш саласында алынатын пайдамен қатар заң жобасы табысты түрде іске асқан кезде қазақстан қандай нақты әлеуметтік экономикалық пайда алады
бұған қоса заң жобасын іске асыру өңір тұрғындары үшін қандай оң өзгерістер әкелмек рахмет
асқар қуанышұлы
рахмет құрметті
әбдіманап ы елікбайұлы ы құрметті депутаттар
бұл әлеуметтік жағынан өте маңызды жоба і өйткені ы ол ы байқоңырда бірінші рет
жасалған жоба
бұл байқоңырда біздің ең бірінші тұңғыш объектіміз болады
ы біздің мамандарымыз осы объектте байқоңырда жұмыс істейтін болады бұл біріншіден
екіншіден ы осы
жобада бес жүзден аса
қазақстанымыздың ы мамандары ы жұмыс істейтін болады
біз әрине ыыы біздің мамандарымызды дайындаймыз өйткені ол өте де маңызды және де і өңірге де ы ол өте үлкен пайдалы ы беретін жоба өйткені
жаңғырту барысында ы бір мыңнан аса
жұмыс істейтін адамдар
не қатысатын болады ы құрылысшылар ы басқа да мамандар ы қатысатын болады өйткені ы жаңғырту ретінде ы құрылыс жұмысы да болады басқа да жұмыс болады
ол өңірге өте жақсы ы әсері беретін жоба
сөз депутат аронова ирина петровнаға беріледі
спасибо уважаемая гульмира истайбековна
мой вопрос адресован представителю министерства э экологии геологии и природных ресурсов
к пакету документов эээ к законопроекту приложено заключение государственной экологической экспертизы подготовленной комитетом экологического регулирования и контроля министерства энергетики
в заключении изложена детальная оценка воздействия на окружающую среду атмосферный воздух водопотребление водоотделение на растительный и животный мир на почву и грунты
проведен этот анализ воздействия только при строительстве и пуске ракеты носителя
вот скажите пожалуйста а каково же будет воздействие на окружающую среду при падении отделяющихся частей ракет носителей спасибо
ахметжан әбдіжәмілұлы примкулов экология геология және табиғи ресурстар вице министрі
рахмет спасибо большое ирина петровна за вопрос
проект байтерек будет реализован на базе э существующей э наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса э зенит
летает на компонентах топлива аналогичных э зениту и изменений э в экологическом воздействии эээ не прогнозируется
на текущий момент все расчетные показатели воздействия проекта байтерек находятся в пределах допустимых экологических норм
при этом необходимо заметить что по проекту байтерек этот проект только прошел предовос
после того э как он будет реализовываться будут определены ракеты носители которые будут эээ запускаться после этого будут определяться
траектория падения отделяющихся частей ракет и только после этого будут определены зоны падения э ракет на которые будут проходить отдельный овос и все это будет э обязательному экологическому обследованию
экологическому обследованию будет
по зонам падения ракет каждого ракетоносителя в рамках байтерек
предварительно у вас прогнозов нет насколько это может
казаэрокосмический комитет когда будут э проектировать эээ ракетоносители
на сегодняшний день есть пять действующих э зон падений э которые по протону по союзу пять по союзу шесть
все эээ зоны падения которые на сегодняшний день э сущетсвуют эээ в казахстане прошли государственную э экологическую экспертизу
есть порядок э работы при каждом запуске
есть совместный приказ э кчс э департаментов экологии и аэрокосмического комитета который э на это все своевременно реагирует
поводов для беспокойства нет нет
сөз депутат і тлеухан бекболат қанайұлына беріледі
ы рахмет құрметті гүлмира истайбекқызы
қадірлі асқар қуанышұлы
мына зымырандарды ұшыру мына халық арасында қоғамда қоршаған ортаға және халықтың денсаулығына әсер етуіне қатысты үлкен алаңдаушылық туғызып отыр
білеміз ғой протондардың құлағанын білеміз кезінде қаншама ол бір экологиялық бір апаттарға жуық нәрсені әкелгенін білеміз
енді мына хаттаманың бірінші бабында бәйтерек кешені экологиялық қауіпсіздік деңгейі жоғары тасымалдағыш зымырандарды ұшыруға арналатынын атап өтеді бірінші бапта протоколдың
осыған байланысты мен мына нәрселерді нақтылап алғым келіп отыр асеке
бәйтерек кешенінен ұшыру үшін қандай тасымалдағыш зымырандар қолданылады
және бүгін пайдаланып отырған қоршаған ортаға зиянды әсер ететін протон бар ғой баяғы протон м сол тасымалдық зымыраннан қандай айырмашылығы бар бұл нәрсенің

бекболат қанайұлы
иә сіз ы өте дұрыс айтасыз ы бұрынғы кезде біз протонмен
протон арқылы спутниктерді байқоңырдан ы ұшыратын боламыз
і қазіргі таңда ы ол бізге бәрімізге белгілі экология жағынан ол ы кішкене ы жараспайды өйткені і бұл
тасымалдағыш ы зымыраны
гептил отынын пайдаланады
союз бес ол
гептил отының пайдаланбайды
оның орнына біз
оттегі мен керосин отының пайдаланатын боламыз
ы ол экология жағынан әлдеқайда артық ешқандай ы экология жағынан ы мәселе болмайды және де
коммерциялық жағынан союз бес ол
протонмен салыстырғанда әлдеқайда артық ы тасымалдағыш зымыраны болып табылады
жақсы сөз депутат имашева снежанна валерьевнаға беріледі
спасибо уважаемая гульмира истайбековна
мой вопрос адресован представителю министерства финансов и докладчику
э как известно космодром байконур и его объекты являются собственностью республики казахстан но до две тысячи пятидесятого года находятся в аренде российской федерации
контроль за сохранностью и условиями эксплуатации арендуемых объектов комплекса байконур возложен на республиканское государственное учреждение байқоңыр баланс которое является подразделением министерства финансов
в последнее время участились факты хищения на объектах космодрома
э к примеру в средствах массовой информации была информация о том что недавно был украден был была кража двух с половиной километров кабеля на территории космодрома
скажите пожалуйста каково текущее состояние объектов и какая работа проводится по сохранению по обеспечению сохранности объектов космодрома
берік шолпанқұлұлы шолпанқұлов қаржы бірінші вице министрі
в соответствии с требованием соглашения сохранность несет э российская сторона
байконур баланс непосредственно ведет учет и мониторинг за имущественным республики казахстан переданным в аренду
с учетом изложенного хотел бы отметить что весь учет и ежегодный аудит э активов которые переданы эээ российской стороне проводится байконур балансом и у нас никаких расхождений нету
комплекс байтерек это будет наш э комплекс
да будет его охрана обеспечена
комплекс байтерек э наш объект и непосредственно полностью ответственность за него несет уже аэрокосмический комитет который э взял в управление
и сохранность акционерного тогда аскар куанышевич к вам
если позволите э да да на самом деле э такой факт о котором э уважаемая э снежанна валерьевна говорила эээ был
мы в настоящее время э данный факт э рассматриваем э даже я хотел бы сказать более уголовное дело сегодня открыто и соответствующие правоохранительные органы рассматривают данные вопросы
по итогам конечно же э будет соответствующее решение вынесено но э я хотел бы сказать то что сегодня охранная компания которая занимается э соответствующими работами по данному объекту
предоставила нам письменное э заявление о том что весь ущерб она возместит
во вторых э конечно же мы э кроме э ущерба э хотели бы чтобы
в дальнейшем таких фактов э не было минимизировать какую либо возможность э кражи э каких либо э соответствующих
материалов с данного
комплекса и в этой связи э сегодня аэрокосмическим комитетом соответствующей организацией байтерек э проводится работа по установке
э камер по всему периметру э по
восстановлению всех ограждений э которые были но в некоторые моменты э уже и были
израсходовали свое так будем говорить
эксплуатационное э право
э третье то что мы сегодня
собираемся э сделать это увеличить количество э охраняемых
охранников и э конечно же с точки зрения безопасности будем принимать все меры с тем чтобы вот такого рода
фактов в дальнейшем э не предполагалось на данном комплексе спасибо
рахмет сөз депутат бектұрғанов ерсұлтан өтеғұлұлына беріледі
рахмет құрметті гүлмира истайбекқызы
құрметті асқар қуанышұлы
бүгінгі күні қазақстан ы казсат екі казсат үш э спутниктерін іске қосты олар табысты жұмыс істеп жатыр
сонымен қатар ы екі мың жиырма үшінші жылы казсат
екі спутнигін і казсат екі эр спутнигімен ауыстыру жоспарланып отыр
осыған байланысты менің сұрағым ыыы бәйтерек зымырандық кешенін екі мың екінші жылы іске қосу жоспарланып отырса осы казсат ы екі эр спутнигі осы бәйтерек кешенінен ұшырылады ма ы жұмысын бастайды ма
осы туралы ы айтып берсеңіз рахмет
аскар куанышевич
ерсұлтан өтеғұлұлы
бұл әрине ы өте маңызды өйткені біз
айтқандай ы қазіргі таңда жаңа объектіміз құрылыс салып жатырмыз ол ы тұңғыш ы біздің объектіміз болады
ы сондықтан да біздің болашақта спутниктерімізді і тек қана осы
зымыран алаңы арқылы шығаратын боламыз ы тырысамыз да
ы бұл біздің ы мақсатымыз бұл біздің міндетіміз
біз барлық не біздің қолымыздан келгенше жасаймыз
біздің спутниктерімізді тек қана осы ы алаң арқылы ы ұшыруға тырысамыз
жақсы сөз і депутат сейдуманов серік тұрарұлына беріледі
спасибо уважаемая гульмира истайбековна
уважаемый аскар куанышевич
реализация совместного казахстанско российского проекта байтерек позволит казахстану стать полноценным участником
международной космической деятельности путем оказания пусковых услуг э отечественным и зарубежным компаниям
как было уже отмечено такие возможности у комплекса байтерек будут
скажите пожалуйста есть ли проекты и договоренности с другими странами по коммерческим запускам космических аппаратов
если есть то с какими странами
серик турарович э в первую очередь я хотел бы сказать то что
мы исходя из маркетинга э сегодня видим достаточно хорошее будущее э данного комплекса и в целом э того ракетоносителя который
который создается российской федерацией
по нашему мнению порядка четырех э пусков э в год ожидается э на данной площадке
э причем по нашему мнению порядка одного двух э дистанционных зондирования э два три э спутников телекоммуникационных
э при этом у нас сегодня уже есть определенные договоренности э с российской федерацией по запуску
соответствующих эээ спутников с данной площадки
но э я хотел бы
сказать то что мы в настоящее время подписываем соответствующие бумаги документы и как только э все эти э документы мы подпишем придем же опять же э в парламент с целью э ратификации данных соглашений
надеюсь то что мы в ближайшее время будем у вас и демонстрировать как раз таки будущее э байтерека с точки зрения именно коммерческого э использования
спасибо то есть планы есть
есть планы
сөз і депутат тасболатов абай бөлекбайұлына беріледі
спасибо уважаемая гульмира истайбековна
уважаемый аскар куанышевич
вот проект по созданию космического ракетного комплекса байтерек конечно же является первым э казахстанско российским проектом по использованию объектов космодрома байконур
это позволит казахстану создать полный технологический цикл от производства до запуска да космических аппаратов
развитие отечественной космической отрасли требует конечно же эээ подготовки квалифицированных инженерно технических кадров да
скажите пожалуйста аскар эээ куанышевич вот создан ли центр подготовки квалифицированных национальных кадров
в сфере космической деятельности через ао совместное казахстанско российское предприятие байтерек
если он создан то сколько казахстанцев из данного центра обучались э зарубежом подготовка
проходили подготовку по э стажировке как решен вопрос этого трудоустройства аскар куанышевич
і құрметті абай бөлекбайұлы
в этом отношении конечно же э нами работа проводится и э я хотел бы сказать то что сегодня порядка пяти вузов э в казахстане сегодня э готовят соответствующих специалистов э для космической отрасли
но если говорить конкретно о байтереке то мы э в большей степени собираемся использовать э специалистов которые готовятся непосредственно на байконуре
э есть такой э факультет который является
факультетом э от московского авиационного
института и мы э на сегодняшний момент с ними э работая готовим уже э в данном вузе порядка двести больше двухсот э сотрудников
понятно что эти студенты будут подготовленные э затем смогут работать на байтереке
но в то же время сразу со студенческой скамьи э неправильно было бы их э направлять
работать на таком э высокотехнологичном комплексе поэтому э тот центр о котором вы говорите он обязательно будет создан
на данном центре мы будем обучать и повышать квалификацию наших сотрудников это раз
и второе то что хотелось бы точно сказать э в этом центре мы конечно же э в качестве менторов э в качестве
преподавателей будем использовать в том числе и российских наших коллег с тем чтобы э перенимать опыт и максимально подготовить наших специалистов к работе на э как я уже сказал высокотехнологичном э комплексе
по срокам можете сказать когда планируете центр
э центр мы э создадим уже в двадцать э первом году
и э будем соответственно работать по подготовке наших специалистов
с учетом того что байтерек э и его строительство э предполагается как мы знаем э в сроки
срок запуска несколько позднее понятно что центр несколько ранее должен быть организован с тем чтобы максимально подготовить специалистов к э завершению строительства
абай булекбаевич вы
поздно наверно все таки почему так вот двадцать первый год двадцать первый год еще два года да
а мы предполагаем действительно кадры должны быть подготовлены пораньше и они должны были и стажировку пройти
ответьте пожалуйста почему так поздно
э потому что это длительный процесс подготовка длительный процесс подготовки это раз
второе то что очень важно э сказать
мы подготовили специалистов да
этот э комплекс заработает за рубежом двадцать третьего года
этот же период
нужно будет зарплату оплачивать коллегам поэтому мы готовим их тогда когда они уже э нужны будет для будут для конкретной работы после запуска данного проекта
сөз депутат і чирков михаил владимировичке беріледі
э спасибо уважаемая гульмира истайбековна
уважаемый аскар куаныш
мой вопрос э касается финансирования проекта байтерек
по протоколу для создания одноименного комплекса э казахстанская сторона должна профинансировать реконструкцию и модернизацию объектов наземной инфраструктуры э космического комплекса зенит м
стоимость этих мероприятий составляет восемьдесят восемь и четыре десятых миллиарда тенге
однако на эти цели в республиканском бюджете на двадцатый двадцать вторые годы предусмотрены средства в размере сорок пять и семь десятых миллиардов тенге то есть чуть больше половины стоимости проекта
в связи с этим вопрос
не повлияет ли неполное финансирование на выполнение казахстаном своих обязательств учитывая что летные испытания планируется начать в конце двадцать второго года спасибо
спасибо э михаил владимирович
э в этом отношении
конечно же э без средств э завершить этот объект э невозможно и э у нас есть четкое понимание то что объем средств э необходим э полный для э завершения данного строительства
здесь одна э маленькая ремарка
в двадцать третьем году предполагается завершение этого э объекта
и соответственно э сумма которая сегодня является разницей между общей стоимостью объекта и э теми выделенными в период двадцатый двадцать первый двадцать вторые годы э она как раз таки будет выделяться в двадцать третьем году
мы э предварительные переговоры с министерством финансов э провели и э надеюсь то что в следующем бюджете э вы эту цифру увидите и э в целом э вся картина по финансированию э уже сложится исходя из э полной стоимости объекта
на выполнение казахстаном своих обязательств это не повлияет
не повлияет
жақсы рахмет
құрметті депутаттар
сұрақтарымыз аяқталды
асқар қуанышұлы рахмет сізге рахмет
енді ы қосымша баяндама жасау үшін сөз экология мәселелері және табиғат пайдалану комитетінің мүшесі депутат мыңбай дархан хамзабекұлына беріледі
рахмет құрметті гүлмира истайбекқызы
құрметті әріптестер
бүгінгі қаралып отырған хаттаманың отандық ғарыш саласын дамыту үшін маңызы зор
мұны байқоңыр ғарышайлағын біртіндеп өзіміз пайдалану үшін жасалып отырған алғашқы қадамның бірі десек болады өйткені хаттамада министр мырза баяндамасында айтып өткендей зенит м кешенінің оң бөлігін
жалдан шығарып қазақстандық тарапқа қайтару
бәйтерек бәйтерек кешенін құру үшін біздің елімізден және ресей тарапынан бөлінетін қаржыландырудың үлесі айқындалады
бәйтерек кешені ғарыш саласындағы қазақстанның қатысуымен жүзеге асырылатын алғашқы бірлескен жоба
бұл екі мың төртінші жылдан бері жоғары саяси деңгейде жүргізілген екіжақты келіссөздердің отандық мамандардың тынымсыз еңбегінің жемісі десек болады
өздеріңізге белгілі кезінде адам ғарышқа алғаш рет ұшқан кезде байқоңыр деген қазақ сөзі бүкіл планетаға ең танымал сөз болған еді
енді жаңа заманда сол дәстүрді жаңаша жалғастыру арқылы еліміздің абыройын тағы да көтеруге ниет жасалып отыр
жобаның екінші ерекшелігі онда экологиялық тұрғыдан таза отынға атап атйқанда сұйық оттегі мен керосинге негізделген зымыран тасымалдағыштарды пайдалану көзделеді
үшіншіден жобаның сәтті жүзеге асырылуы ұзақ мерзімді кезеңде коммерциялық пайда алуға мүмкіндік береді
бәйтерек кешені арқылы отандық және шетелдік компанияларға ақылы негізде ұшыру қызметі ұсынылатын болады
ең бастысы аталған кешенді құру ғарыш саласындағы отандық кәсіпорындардың қызметін жандандыруға қазақстандық мамандарды іс басында практика жүзінде даярлауға байқоңыр кешенінде қазақстандықтар үшін
жаңа жұмыс орындарының ашылуына жер үсті ғарыш инфрақұрылымын реконструкциялау мен жаңғырту жұмыстарына қазақстандық жобалау және құрылыс компания компанияларын тартуға мүмкіндік береді
мәжілістің барлық тұрақты комитеттері заң жобасы бойынша оң қорытындыларын берді
барлық мүдделі мемлекеттік органдар мен ведомстволардың қатысуымен жұмыс тобының отырысы және комитеттің кеңейтілген отырысы өткізілді
қарастырылып отырған заң жобасының отандық ғарыш саласының дамуына және қазақстанның әлемдегі ғарыш саласындағы алпауыт мемлекеттердің қатарына қосылуына қадам жасауға
салааралық байланыстардың дамуы арқылы ұлттық экономиканың жандануына ықпал ететінін ескере отырып комитет заң жобасын мқұлдау туралы ұсыныс енгізеді
қолдауларыңызды сұраймын назарларыңызға рахмет
рахмет дархан хамзабекұлы
құрметті әріптестер енді заң жобасын талқылауға көшеміз
сөз депутат ертаев бақытжан ертайұлына беріледі
уважаемая гульмира истайбековна
сегодня байконур является
крупнейшим и самым активным по качеству
по космическим комплектам мира строго ежегодно стартуют десятки ракет
с полным основанием можно назвать байконур символом дружбы
платформой партнерства двух государств казахстана и россии
которые уже определенные перспективы досрочно долгосрочно совместно вместе россия и казахстан
как известно от развития космической деятельности напрямую зависят многие отрасли производства услуг и мировой экономики
к примеру на сегодняшний день
с помощью космической системы решаются такие важные вопросы доступ к сети интернет цифровому
теле радио метео и так далее
поэтому государство вкладывающее ресурсы в развитие данной деятельности напрямую инвестирует все в будущее

так елбасы нурсултан абишевич назарбаев в своем послании от семнадцатого ноября января две тысячи четырнадцатого года казахстан путь в две тысячи двадцатый две тысячи пятидесятый единая цель единые интересы единое будущее
ставил конкретную задачу
оставить отрасль
на космическую технологию
тем самым еще раз подчеркнув важность создания полноценной ответственности космической отрасли
закономерно предусматривается актуальность актуализация основных
условий развития проекта по использованию космического э ракетного комплекса байконур
высоким уровнем экологии безопасности для существования своего запуска космических аппаратов
распределение финансирования между казахстаном и россией
сторонами а также вывод из аренды объектов космических ракет комплекса зенит м
и передача в казахстан этой модернизации
при этом особо хотелось бы отметить что протоколом предусматривается использование ракетных исполнителей на основании
опасного экологического топлива
мы это знаем с вами
но по данным разработчиков в качестве топлива будут использованы керосин и кислород
которые осуществляются успешной экологической ситуацией по вопросам пуска и возможных аварийных ситуаций
учитывая это мы полагаем что министерству цифрового развития инноваций промышленности следует провести
разъяснительную работу
среди населения по экологии
составляющих проекта э байконур которые определяют использование ракетоносителей на более
и на более экологических комплексных топлив
считаем что это необходимо и важно поскольку у населения сложился что относительно опасности запуска ракет с космодрома байконур
гептил я думаю это не так
приятно принятый закон нам позволяет достичь положительного социального эффекта включая открыто открытие новых рабочих мест
непосредственно объектов космодрома байконур появление важного создания на базе объектов космодрома байконур центра подготовки кадров в сфере космической деятельности
на основании изложенного предлагаю
одобрить законопроект и призвать своих коллег поддержать спасибо
рахмет бақытжан ертайұлы
құрметті әріптестер талқылау барысында бір ғана ұсыныс түсті ол осы заң жобасын тұтастай мақұлдау жөнінде
басқа ұсыныстарыңыз болады ма
жоқ басқа ұсыныстарыңыз жоқ болса онда осы ұсынысты дауысқа қоюға рұқсат етіңіздер
дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
дауыс беруге қатысқан депутаттар тоқсан бес дауыс бермегендер жоқ қарсы қалыс қалғандар жоқ шешім қабылданды
енді осы мәселе бойынша қаулының жобасы сіздерде бар сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
бакытжан ертаевич проголосовать не забудьте
нәтижесін экранға беріңіздер
дауыс беруге қатысқан тоқсан төрт дауыс бермегендер жоқ қарсы қалыс қалғандар жоқ қаулы қабылданды
рахмет осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға сау болыңыздар
құрметті әріптестер келесі мәселе қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне еңбек мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заңының жобасы жөнінде бірінші оқылым
баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі біржан бидайбекұлы нұрымбетов мырзаға беріледі
құрметті гүлмира истайбекқызы құрметті депутаттар
сіздердің қарауларыңызға қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне еңбек мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы ұсынылады
еңбек қатынастарын реттеудің қазақстандық моделі жұмыс берушілер мен жұмысшылар мүдделерін теңдігінің және әлеуметтік диалогты қамтамасыз етуі қажет
барлығы республикада бүгінгі күнге алты миллион алты жүз мың жалдамалы жұмыскер үш жүз мыңға жуық жұмыс істеп тұрған кәсіпорын және алты жүз тоқсан алты кәсіподақ бар
дүниежүзілік экономикалық форумның жаһандық бәсекеге қабілеттік индексі рейтингісінде еңбек жағдайын сипаттайтын компонент бойынша екі мың он тоғызыншы жылы қазақстан жүз қырық мемлекеттің ішінде жиырма бесінші орынға иеленіп отыр
заң жобасы қазақстан республикасының екі мың он екі мың жиырмасыншы жылдарға арналған құқықтық саясат тұжырымдамасына сәйкес әлеуметтік әріптестермен бірлесе мүдделі мемлекеттік
органдармен бірлесіп әзірленді және де бұл заң жобасы еңбек қатынастарын әлеуметтік әріптестікті еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды реттеуге бағытталған
ал енді заң жобасындағы еңбек қатынастарын реттеу саласына қатысты негізгі өзгерістер
ол біріншісі еңбек шарттарын жасасу және есепке алу процессін автоматтандыру мақсатында еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесі деген ұғым енгізіліп отыр
аталған шара жұмыскерлердің еңбек өтілін біліктілігін жұмыс орнын растау тәртібін жеңілдетуге жұмыскер і туралы расталған ақпарат алуға және сақталуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді
бүгінгі таңға министрлік іске асырыватқан пилоттық жоба шеңберінде жиырма үш мың жеті жүз алпыс екі мекеме жасалған еңбек шарттары туралы бір миллион екі жүз жиырма мыңнан астам мәлімет енгізді
екіншісі қазіргі уақытта тең еңбек жағдайларын қамтамасыз етпеу бойынша фактілердің жол бергені үшін әкімшілік жауапкершілік заңнама түрінде жоқ сол себептен жұмыскерлердің құқықтары осы жағынан толықтай қорғалмай отыр
осыған байланысты заң жобасында жұмыскердің лайықты еңбек және тұрмыс жағдайларына құқын белгілеу және әкімшілік заңнамаға
тең еңбек жағдайлары бойынша кемсіту фактілеріне жол бергені үшін жұмыс берушілерді жауапкершілікке тартуға негіздеме енгізу ұсынылады
үшіншісі қолданыстағы еңбек кодексі бойынша жұмыскердің әскерге шақырылуы еңбек шартын тоқтатуға негіздеме болып табылады
осыған байланысты мерзімді әскери борышын өтеп жүрген азаматта жұмыс орнын сақтау сондай ақ оларға жалақысы сақталмайтын демалыс беру бойынша жұмыс берушінің міндеттерін бекіту ұсынылады
бұл ретте жұмыскердің әскерден қайтып келгеннен кейін бір ай і ішінде өз жұмысына кірісу міндеті де бекітіліп отыр
төртіншісі і жалақы сақталмайтын демалыс бүгінгі таңда тараптардың өз келісімі бойынша беріледі
алайда отбасының і науқас мүшесінің күтімі бойынша ұзақ демалыс қажет болған кезде жұмыскерлер жалақысын сақталмайтын демалыс ала алмай і соның салдарынан жұмыстан шығуға мәжбүр болып жатады
осыған байланысты медициналық қорытындыға сәйкес күтімді қажет ететін отбасы мүшесіне күтім жасау үшін жұмыскерлерге толық емес жұмыс уақыты режимі енгізу ұсынылады
бесіншісі келіссөздер жүргізу және ұжымдық шарттарға қол қою барысында барлық жұмыскерлердің пікірін ескеру мақсатында кәсіподақ мүшелері болып табылмайтын жұмыскерлердің мүдделерін білдіру бойынша сайланбалы өкілдердің
өкіліктігін бекіту жоспарлануда және де ұжымдық шарттық қатынастардың дамуын күшейту мақсатында бір ұйымда бір ұжымдық шарт қана жасалу туралы талап ұсынылады
алтыншысы жеке еңбек дауын реттеудің сотқа дейінгі тәртібін нақтылау мақсатында жұмыс берушіге келісім комиссияларын құруды міндеттеу ұсынылады
бұл ретте жекелеген санаттағы жұсысшыларға еңбек дауын шешу үшін сотқа тікелей жүгіну құқын және жүгіну мерзімін белгілеп енгізу көзделіп отыр
әлеуметтік әріптестікті реттеу саласына қатысты келесі өзгерістер
кәсіподақтар і қызметіне байланысты халықаралық еңбек ұйымының ұсынымдарын орындау мақсатында аталған заң жобасы аясында еңбек кодексіне және кәсіподақтар туралы қазақстан республикасының заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделеді
оның ішінде негізгілері кәсіподақтардың жоғары тұрған кәсіподақ бірлестігіне міндетті мүшелігін алып тастау ұсынылады
бұл кәсіподақтардың бірлесу бостандығына құқығын шектеуге мүмкіндік береді және де халықаралық еңбек ұйымының сексен жетінші конвенциясының сәйкестігін қамтамасыз етеді
және мемлекеттік тіркеу кезінде кәсіподақтардың республикалық салалық өңірлік бірлестіктері ретінде мәртебесін растау үшін талаптарын оңайлату ұсынылады
осыған байланысты салалық кәсіподақтар үшін сала мен і және онымен туыстас салалар жұмыскерлерінің жалпы санының кемінде жартысын біріктіру туралы талап алынып тасталады
әділет органдарында тіркеу кезінде кәсіподақтар бірлестігінің мәртебесін растау мерзімі алты айдан бір жылға дейін ұзартылады
еңбек қауіпсіздігі және оны қорғау реттеу саласындағы өзгерістер
біріншісі еңбек қауіпсіздігі және оны қорғау саласындағы қазақстан республикасының заңнамасын одан әрі жетілдіру мақсатында кәсіпорындарда еңбекті қорғауды басқару жүйесін енгізу ұсынылады
еңбекті қорғауды басқару жүйесі жұмыс орындағы кәсіптік тәуекелдерді бағалау
негізделетін болады
жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігін басқару жұйесін енгізу және оның қызмет атқаруына бақылау жүргізу бойынша міндеттері
сондай ақ еңбек саласындағы уәкілетті органның осыған байланысты үлгілік ережесін жұмыскерлер санының салааралық үлгілік нормативтерін әзірлеу және бекіту бойынша міндеттері көзделеді
екіншісі еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауда ішкі бақылауды күшейту мақсатында кәсіпорындарды еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі өндірістік кеңес құру мерзімін заңды түрде белгілеу жоспараланады
үшіншісі ақпараттық технологияларды енгізу мақсатында еңбекті қорғау және еңбектің қауіпсіздігі жөнінде бірыңғай ақпараттық жүйені пайдалана отырып жұмыс берушілер тарапынан
өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестациялау нәтижелерін жұмыскерлердің еңбек құқықтарын сақтау бойынша өз қызметін декларациялау үшін қажетті мәліметтерін тапсыруының электрондық тетігін енгізу ұсынылады
төртіншісі құрылыс объектілерінде жұмыстары бір мезгілде бірнеше мердігер атқаратын жағдайларға байланысты заң жобасында мердігерлік және қосалқы мердігерлік ұйымдардың еңбек
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын сақтау бойынша бас мердігерге үйлестіруді жүктеу ұсынылады
құрметті гүлмира истайбекқызы құрметті депутаттар
заң жобасын қабылдау жұмыскерлердің еңбек құқықтарын қорғау еңбек дауларын шешу қауіпсіздік еңбек жағдайларын қамтамасыз ету үшін маңызы бар көптеген мәселелерді шешуге ықпал етеді деп сенеміз
жобаны іске асыру республикалық бюджеттен қосымша қаржы шығымдарын талап етпейді және теріс әлеуметтік экономикалық немесе құқықтық салдарға алып келмейді
назарларыңызға рахмет қолдауларыңызды сұраймыз
рахмет баяндама аяқталды енді құрметті әріптестер сұрақ беру рәсіміне көшеміз
сөз депутат хаменова бақытгүл қайыржанқызына беріледі
рахмет құрметті гүлмира истайбекқызы
аталмыш заң жобасын қолдай отырып әріптестерімді де қолдауға шақырамын
құрметті біржан бидайбекұлы
заң жобасында да жалпы өз баяндамаңызда да жаңама түрде айтып өттіңіз мынау еңбек міндеттерін орындау кезінде жұмыскердің еңбекке жарамды болуынан айырылу немесе өмірден өту тәуекелін қамтитын
кәсіптік тәуекел ұғымын сондай ақ кәсіптік тәуекелдерді басқару кәсіптік тәуекелдерді бағалау сияқты ұғымдарды заңнамалық деңгейде бекіту алғаш рет ұсынылып отыр
алайда осы ұғымдар не үшін енгізілгендігі заң жобасында нақты ашып көрсетілмеген
бұл ұғымдардың мәні мен мақсатын және оларды іске асыру тетігі қандай болатынын түсіндіріп бере аласыз ба
жалпы кәсіптік тәуекелді бағалауды кім жүзеге асырады рахмет
бақытгүл қайыржанқызы бұл ііі жаңағы і кәсіптік тәуекел деген ұғымды немесе еңбекті қорғауды басқару жүйесі деген ұғымдарды енгізіватырмыз еңбек заңнамасын сонымен толықтырыватырмыз
оның себебі бірнеше
біріншіден қазіргі еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау ы саласындағы жағдай елімізде мынау
жазатайым жағдайлар і динамикасы төмендеп келе жатыр бірақ ол орын алып жатыр
бүгінгі он бір айдың өзінде елімізде жазатайым жағдаймен жарақаттанған екі мың жүз қырық бес адам оның ішінде жүз қырық сегіз і жұмыскер өкінішке орай ііі өмірден озып кетті
оған і тиісті шаралар қолданып жатады айыппұлымызбен қоса мысалы еңбек инспекторларының ұйғарымдары бойынша қырық жеті лауазымды қызметкер жұмысынан босатылды осыған жауапты
он бір ііі мынау жабдық құралдардың жұмысы тоқтатылды
екі өндірістік і нысан жеті мекеменің жұмысы тоқтатылды
сегіз жүз жиырма материал құқық қорғау органдарына берілді оның ішінде жүз он алтысына қылмыстық істер қозғалды
өз кезегінде жұмыс берушілердің тарапынан да шығындар і компенсациялықтар да орын алыватыр
осы жылдың өзінде үш миллиардтан астам мынау сақтандыру і өтемақысын төледі
ііі статистика бойынша былтырғы жылдың өзіне біздің кәсіпорындар осы компенсациялық төлемдерді жүз он алты миллиардтан астам төлепті
бұның сондықтан негізгі біздің енгізу себебіміз осы жазатайым жағдай болғаннан кейінгі шара емес соның алдын алу шараларын күшейту
екіншіден ы мынау еңбекті қорғауды басқару жүйесі деген ол бір жаңа ұғым емес біздің заңнамаға
біздің еңбек кодексіміздің қолданыстағы екі мың бір екі жүз бір екі жүз үшінші баптарында бұл туралы жазылған
бұл жұмыс берушінің ішкі бақылауды ұйымдастыру жағынан ол жерде бірінші пунктісінде жазылған осылай еңбекті басқару жүйесін енгізу арқылы іске асады деп
ол жерде еңбекті қорғау жаңа өзінің қызметтері болады ы жұмыскерлерді оқыту білімдерін тексеру өндірістік кеңестер жаңа және де басқасы
оның үстіне бірнеше жыл бұрын біз ііі халықаралық еңбек ұйымының осы мәселеге қатысты жүз сексен жетінші конвенциясын да ратификациялағанбыз
сондықтан да біз і осыны і қазіргі
жұмыста жұмыс берушілерді осы жұмысты тұрақты түрде істеуге бағыттау
енді іс жүзінде қалай асады дегеніміз мысалы жаңағы кәсіптік қатерлерді бағалау дегеніміз не
мысалы бұл бірінші кезекте еңбек кодексі бойынша жұмыс берушінің тікелей міндеті қауіпсіздік пен еңбекті қорғауды ұйымдастыру
бағалау деген мысалы өзінің жұмыс орнында өндірісінде сонда мысалы зиянды қатерлерге негіз болатын і жұмыс жағдайларын бағалау
мынау жарақаттануға мүмкін деген жағдайларды бағалау
мынау өндірістегі қолданыватқан құрал жабдықтардың мынау қауіпсіздігі жағында жағынан тексеріп оның да і қатерін бағалау
мынау і жеке қорғану құралдарының жеткіліктісін қамтамасыз ету деңгейін бағалау
сол бағалаудың негізінде тиісті шаралар қолдану
сол мысалы ы қатерлер болса соларды жою
і жабдық құралдарды жөндеу
жұмыс басталарда инструктаждан бастап тұрып і оның жаңағы жеке ы қорғану ы құралдарымен қамтамасыз ету оқыту і білімін тексеру і ішкі тұрақты күнделікті қоғамдық бақылауды жалпы қауіпсіздігін қамтамасыз ету
иә сондықтан да осы ұғымдарды енгізу арқылы біз біздің жұмыс берушілерге өздерінің тікелей міндеттерін орындауға үлкен көмек болады деп санаймыз
ы кәсіптік тәуекелді бағалауды кім жүзеге асырады
ол жұмыс берушінің міндеті

бір ғана өтініш сұраққа нақты жауап берсеңіз иә
сөз і депутат аманжолова зәуреш жұманәліқызына беріледі
рахмет құрметті гүлмира истайбекқызы
мой вопрос адресован докладчику и представителю министерства здравоохранения
по действующему законодательству работодатель может предоставить неполный рабочий день беременной женщине одному из родителей имеющему ребенка в возрасте до трех лет
теперь же законопроект обязывает работодателя предоставлять неполный рабочий день не только этим категориям но еще и работнику осуществляющему уход за больным членом семьи
при этом сделана ссылка на соответствие медицинскому заключению
безусловно это социальная норма мы ее поддерживаем
но вместе с тем имеется ряд вопросов
скажите пожалуйста на каких условиях будет осуществляться оплата труда и каков порядок предоставления неполного рабочего дня это первый вопрос
и второй вопрос представителю министерства здравоохранения
при каких заболеваниях определен ли перечень и при наличии какого уровня медицинского заключения будет предоставляться неполный рабочий день

сначала я отвечу на это вопрос нет олжас аманкелдіұлы әбішев пусть сначала ответит а потом уже вы
рахмет касательно перечня медицинских заболеваний как такового перечня нету
при каждой медицинской организации существует врачебно консультационная комиссия и при ее заключении подобные рекомендации будут выдаваться и это в принципе мы поддерживаем
мхм вот теперь біржан бидайбекович пожалуйста мхм
какие условия будут предоставления
работнику который э у которого член семьи нуждается в уходе чтобы работодатель предоставлял неполный рабочий режим
при этом оплата труда будет как традиционная в соответствии с трудовым кодексом то есть за фактически отработанное время первое
второе порядок и сроки будут определяться сроком заключения вкк
в заключении вкк о нуждаемости в уходе дается если ему инвалидность не присваивается то э врачебно консультативная комиссия она определяет нуждаемость в уходе и определяет он до шести месяцев дается
на этот период работники будут иметь право получать
неполный режим работы
а каким членам семьи
членам семьи мы подразумеваем что его члены семьи общепринятые это супруг дети и родители
мхм близкие родственники
жақсы сөз депутат хитуов тарас киікбайұлына беріледі
рахмет құрметті гүлмира истайбекқызы
құрметті біржан бидайбекұлы
і заң жобасында жұмыскер мерзімі әскери қызметті кезінде оның жұмыс орны сақтау жөніндегі норма көзделген
министрлік бұл түзетуді қабылдап қажеттілігін негіздеме ретінде екі мың он сегізінші жылғы статистикаға келтіріп отыр
сол кезде мерзімді әскери қызметке шақыруға байланысты еліміздің он бір і кәсіпорында екі жүз отыздан астам жұмыскер жұмыстан босатылған болатын
шын мәнінде мұндай жұмыскер үшін әлеуметтік кепілдік бола алады біз оны әрине қолдаймыз
осыған орай менің сұрағым аталған норманы орындалуын қамтамасыз ету үшін қандай жауаптылық шаралар көзделіп отыр рахмет
бұл ііі әлеуметтік норма
біз енді жұмыскерді әскердің борышын ы ақтаватқанды қорғап қалу амалымыз
бұл жердегі жауапкершілік ііі біз бүгін еңбек кодексіне і жұмыс беруші әскери борышын атқарған уақытқа оған жаңағы әлеуметтік демалыс беруге міндетті дейміз і және де бұл жердегі міндеті жалпы еңбек кодексінің жиырма үшінші
бабында еңбек заңдылығын сақтауға міндетті деген норма бар
соған жүгінеміз енді жауапкершілігіне тікелей мына әкімшілік кодексінде штраф деген қарастырылмаған бірақ бұл келесі жолмен іске асады
егер де бұл заң талабы бұзылған болса жаңағы і әскери борышын атқарған азамат і біздің еңбек инспекцияға жүгінуге болады
еңбек инспекциясы өзінің ұйңарымын жұмыс берушіге береді осы заң бұзушылықты реттеу жөнінде
егер де еңбек инспекторының ұйғарымы орындалмаса бізде төрт жүз алпыс екінші бап бар коап та сол арқылы әкімшілік шара қолданылатын болады
бұл сұрақтың туындап отырғаны әскери жасындағы жастарды енді жұмысқа ы алмай і қоймаса деген ііі қауіп қой
әскери жасында болса ертеңгі күні кетіп қалады жұмыс орнын сақатуым керек деген жұмыс берушілердің сылтау болмаса деген
деген ұсыныс
сондықтан оған жауапкершілігі і міндетті түрде болуға тиіс
сөз депутат құрманова айзада аманкелдіқызына беріледі
спасибо уважаемая гульмайра истайбековна
уважаемый э биржан бидайбекович
э одним из наиболее обсуждаемых и проблемных вопросов в сфере трудовых отношений является несвоевременная выплата заработной платы
да уполномоченным органом принимаются меры по сокращению задолженности тем не менее она остается на довольно высоком уровне
на сегодняшний день все еще э четыре целых семь десятых тысяч работников э не получают своевременно заработную плату и задолженность перед ними составляет более полутора миллиардов тенге
законопроектом предлагается усилить ответственность работодателя за
ответственность работодателя путем увеличения размера пени за период э задержки заработной платы
в этой связи скажите пожалуйста достаточно ли будут будет этих мер э для решения проблемы своевременной выплаты заработной платы поскольку э размер пени увеличивается всего лишь на ноль целых двадцать пять процентов спасибо
айзада амангельдиевна значит э первое действительно у нас задолженность по заработной плате в стране остается на сегодня один миллиард четыреста двадцать миллионов тенге
но тем не менее за одиннадцать месяцев государственными инспекторами своевременно выявлено почти пять миллиардов триста миллионов тенге которые совместными усилиями с органами прокуратуры они погашены
в трудовом кодексе очень много мер по взысканию задолженности по заработной плате предусмотрено
сегодня в законопроекте мы меняем размер пени от одной э от одного до один двадцать пять ставки рефинансирования
но это сделано в большей части не только повысить ответственность а привести в соответствие с другими законодательными актами
например за несвоевременную уплату обязательных пенсионных взносов или же за несвоевременную уплату налогов предусмотрено один двадцать пять поэтому в первую очередь приводим в соответствие с другими нормами с другими выплатами
э достаточно ли этих мер сегодня эээ меры в трудовом кодексе в коап предусмотрены
мы дополнительно сегодня предпринимаем следующие меры сегодня вносятся изменения в кодекс об административной правонарушении это отдельный закон в парламенте
где в первую очередь именно по зарплате предписания государственного инспектора труда мы приравниваем к документу судебного исполнителя
это будет давать возможность применять применять другие меры по взысканию задолженности как арест счетов эээ взыскание имущества и так далее
и второе мы сегодня в коап
расщепляем восемьдесят седьмую статью коап где идет эээ ответственность за невыплату зарплаты разделяем на случаи когда зарплата не выплачена в срок
когда зарплата не выплачивается в полном объеме когда не начислены пени за задолженность будут отдельные
меры ответственности по каждому
сөз і депутат махамбетов мансұрхан махамбетұлына беріледі
спасибо уважаемая гульмира истайбековна
мой вопрос адресован докладчику и представителю министерства юстиции
в законопроекте предусматривается административная ответственность работодателя за нарушение права работника на равные производственно бытовые условия
вместе с тем нормы запрещающие работодателю нарушать право работника на равные производственно бытовые условия отсутствуют
скажите пожалуйста насколько работающей будет эта норма по ответственности за дискриминацию если в трудовом кодексе нет норм запрещающих допущение
ведь в соответствии с кодексом об административных правонарушениях
административная ответственность наступает только за виновные эээ противоправные действия либо бездействие юридического или физического лица
мною внесена соответствующая поправка в законопроект какова будет ваша позиция спасибо
сначала вице министра юстиции пан наталью виссарионовну послушаем потом спасибо
спасибо уважаемая гульмира истайбековна спасибо за вопрос
следует отметить что запрет на дискриминацию в сфере охраны права на труд э является одним из основных принципов трудового законодательства закрепленных в трудовом кодексе
он получил свое развитие в статье двадцать второй
право работника на недискриминацию сейчас она касается оплаты права оплаты на труд за труд но э законопроектом вносится также на равные условия производственно бытовые условия
работодателем э также
работодатель обязан заключать э трудовые договора в порядке и на условиях предусмотренных трудовым кодексом то есть эти условия производственно бытовые также имеются здесь в виду будут предусмотрены
э поправка в кодекс об административных правонарушениях она уточняет что именно за нарушение э предоставления равных производственно бытовых условий
э как будет реализовываться норма у нас сегодня есть э плановые проверки сохранены уполномоченным органом по труду и местными инспекциями труда также по обращениям работников по поручениям надзорных органов
мы думаем здесь проблем не будет
вы затронули момент такой что да материальная норма процессуальная норма должны корреспондировать
но материальные нормы могут выражаться не только в запретах но и в установлении прав и обязанностей
в данном случае этот принцип соблюден
думаем проблем не должно быть спасибо
ваша позиция насчет
мансұрхан махамбетович пожалуйста
микрофон махамбетова
рахмет гүлмира истайбековна
уважаемая наталья виссарионовна
да действительно э законопроект предусматривает такую норму то есть в данном случае право работника на равные бытовые производственные условия
но хочу обратить внимание на то что данная норма это не обязывающая норма
ведь мы из теории административного права знаем что
противоправность деяния это нарушение
норм запрещающего или обязывающего характера э материальное право
а в данном случае я еще раз просто повторяюсь право которое дает работнику это всего лишь право его но это не обязывающая норма
а для того чтобы быть противоправность должно быть обязывающая норма и в случае это нарушения этого обязывающей нормы должна наступить уже административная ответственность

пожалуйста биржан бидайбекович
мансурхан махамбетович э я понял вопрос
мы сегодня дополняем право работника и предусмотрим дополняем ответственность коап но нету обязанности работодателя поэтому э до сегодняшнего дня
равная оплата за равный труд она действовала и мы руководствовались статьей двадцать три трудового кодекса где работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство
но если вы уважаемый мансурхан махамбетович внесете дополнительные поправки э которые будут уточнять эту норму и мы поддержим мы согласны
разработчик э поддерживает министерство юстиции нет возражений у вас
смотрим жанат ануарбековна вот вам предмет для обсуждения на рабочей группе
сөз депутат ы платонов артур станиславовичке беріледі
спасибо уважаемая гульмира истайбековна
уважаемый биржан бидайбекович
на встречах с трудовыми коллективами а также в своих обращениях граждане часто поднимают вопросы определения вины в случае травматизма на рабочем месте
в настоящее время степень вины работника и работодателя согласно трудовому кодексу определяет комиссия по своему усмотрению
таким образом комиссия решает кто и насколько виноват работник или работодатель то есть действует смешанная ответственность сторон
вместе с тем в международной практике понятие смешанной ответственности сторон не применяется определяется только связь несчастного случая с производством за исключением стран постсоветского пространства россии белоруссии кыргызстана
в этой связи скажите пожалуйста планирует ли уполномоченный орган менять подходы в определении степени вины ведь постоянно возникает вопрос объективности решения комиссии которую создает
сам работодатель в ее состав помимо него входит также представитель работника находящийся в подчинении работодателя спасибо
мхм уважаемый артур станиславович этот вопрос для мин труда тоже является важным
мы тоже я согласен полностью с вашей позицией сегодня есть смешанная ответственность и комиссия определяет кто виноват работник или работодатель
по статистике в шестидесяти восьми процентах это работодатель в тридцати двух работник
э мы тоже считаем что это не совсем правильно и международная практика действительно есть
в международной практике при расследовании несчастного случая определяет связано ли это с исполнением трудовых обязанностей или нет
и мы считаем что комиссия по расследованию она должна выявить причины принять меры по устранению причин и принять меры по недопущению в будущем таких нарушений
поэтому мы всегда выступали за снятие этой нормы в целом но э это даже было в конце законопроекта но
при согласовании сегодня бизнес сообщество оно возражает поэтому в будущем мы намерены эту позицию отстаивать дальше
то есть ваша позиция министерства труда
мы за то чтобы исключить смешанную ответственность
но это было бы справедливо наверно
человек пострадал на производстве он получил травмы а потом ему приходится доказывать
свою э невиновность в этом а комиссии как вот артур станиславович сказал создает сам э работодатель да и он меньше всего заинтересован в том чтобы была определена вина предприятия
если мы возьмем на вооружение международный опыт то наверно это будет справедливо
сөз депутат нуркина айгүл қабдошқызына беріледі
спасибо уважаемая гульмира истайбековна
уважаемый биржан бидайбекович
в своем докладе вы сказали что э в ходе м э внедрения электронной систематизации трудовых договоров и их консолидации в единой э системе учета труда
данным законопроектом планируется внести в трудовой кодекс от двадцать третьего ноября две тысячи пятнадцатого года новое понятие информационная система предназначенная для автоматизации учета трудовых договоров
скажите пожалуйста планируете ли вы перевести в электронную систему и трудовые книжки
если да то как будет обеспечена сохранность всей истории работника и защита от таких опасных угроз э как распространение в интернете личных сведений и подмена данных
айгуль кабдошовна мы действительно сейчас вводим единую систему э учета трудовых договоров
и вопрос сохранности он в любом случае и сегодня стоит по трудовым договорам
эта информационная система она обязана по нашему законодательству пройти аттестацию э есть такая служба государственно техническая служба при комитете национальной безопасности
эту аттестацию эта система прошла то есть э в части информационной безопасности доступы к этой системе ограниченность получения информации поэтому с этой стороны информационная безопасность этой системы она соблюдена
касательно трудовых книжек мы пока не планируем потому что мы понимаем что это очень трудоемкий процесс
и сегодня обязывать действующего работодателя заполнять всю историю по своему работнику да за всю его трудовую деятельность наверно это не совсем правильно
поэтому на сегодня э встает вопрос достоверности тех данных которые будут вноситься в информационную систему поэтому сегодня мы предлагаем только создавать базу данных по трудовым действующим трудовым договорам
хорошо сөз депутат құсайынов серік досымханұлына беріледі
рахмет құрметті гүлмира истайбекқызы
құрметті біржан бидайбекұлы
статистика комитетінің деректері бойынша і соңғы үш жылда өндірістік жарақаттану тек өсуде
он алтыншы жылы екі мың отыз төрт оқиға он жетінші жылы екі мың қырық бес оқиға екі мың он сегізінші жылы екі мың жүз алпыс бес жүз алпыс оқиға
бүгінгі таңда кәсіпорындарда ауыр салдарға алып келетін жазатайым оқиғалар орын алуда
олар қауіпсіздік техникасының бақылаудың әлсіреп кетуінің салдары болып табылады
бұл оқиғалар мамандардың кәсіптік даярлығының төмен екенін дәлелдейді
бұл ретте еңбек жөніндегі инспекцияның жергілікті органы жұмыс берушілердің еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге жауапты адамдардың біліміне тексеру жүргізу деген норманы заң жобасынан алып тасталып отыр
айтыңызшы осы тармақшаның күшін жою немен байланысты болды
бұл еңбек инспекциясы жөніндегі мемлекеттік органның қауіпсіздік техникасы мәселелерінің сырт қалуын білдіреді ме
және еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды қамтамасыз ету бойынша қандай қосымша шаралар қолданып жатырсыздар рахмет
құрметті серік досымханұлы
мынау расында да бүгін мынау еңбек қауіпсіздігі еңбекті қорғау саласының бір бөлігі ы жаңағы тиісті лауазымды азаматтарды оқытып олардың білімдерін тексеру
сол білімдерін тексеру жаңа емтихандық комиссияда еңбек инспекторы қатысып отыр бүгінгі таңда біз оны алып тастауды ұсынып отырмыз
оған негізгі екі себеп
біріншісі біздің елімізде қазір еңбек инспекторларының бар жоғы саны екі жүз елу адам
ол он үшінші жылдан бастап әкімдерге берілген жылдан жылға ол қысқарып келе жатыр
бүгінгі таңға еңбек инспектордың ондай емтиханға барып бір екі сағат қатысып отыруға мүмкіндігі жоқ
орта есеппен бүгін бір еңбек инспекторы айына отыз үш шағымды қарайды үш толыққанды тексеру өткізіп үш жарақаттану жазатайым жағдайды зерттейді
сондықтан да ол жерге ол шынайы келген кезде қатысып жүрген жоқ
екінші себебі осыдан туындайды
ол шынайы қатысып жүрмегендіктен бұл жемқорлық пен і бәсекелестікке алып баратын шара
ондай жағдайлар алдағы уақытта да болған өкінішке орай сөйтіп біздің еңбек инспекторлары сотталған да сол үшін
анау ы қатыспай тек қана қолын қойып беріп соның артынан жүгіріп жүріп сөйтіп жатқан
сондықтан да осы екі себепке қарай біз соны алып тастауды жөн көрдік
ііі ол енді үлкен кедергі болмайды деп санаймыз себебі біріншіден ол оқытуды жүргізіп экзаменді қабылдау біліктілігін анықтау ол жұмыс берушінің тікелей міндеті біріншіден оны іске асырады
екіншіден і мынау еңбек инспекторы әрине бұл бақылаудан сырып кетпейді
оның міндетінде қалады сол оқу жүргізіліватыр ма ол тексеріліватыр ма соның бар жоғын тексеру оның міндетінде қалады
оның үстіне біз министрліктің тарапынан оы заң жобасы қабылданса біз сол оқуды өткізу жөнінде тиісті ережелерді әзірлеп жатырмыз
біздің институттың базасы бар соның негізінде ол жерде мынау жаңағы оқулық бағдарламаның типтік үлгісін оның жаңағы тестілік сұрақтарын тақырыптық жаңа жоспарын оның жаңағы бағалаған кездегі ііі мөлшерінің жаңағы мәнін
жаңа пороговое значение дейді анау оқытушылардың і біліктілік і талаптарын және де бұл ы комиссияларға біздің техникалық
еңбекті қорғау инспекторларын қосу қоғамдық олар біздің елімізде он сегіз мыңнан астам осындай кәсіподақтың тарапынан і техникалық еңбек инспекторларымыз бар
рахмет сөз депутат тасболатов абай бөлекбайұлына беріледі рахмет гульмира истайбековна
вот у меня вопрос уважаемый министр вы затронули в докладе своем о деятельности эээ совершенствования профессиональных союзов да
хотелось бы все таки уточнить
с чем связано вот э коротко объясните пожалуйста оно коснется ли структурного изменения да у нас профсоюзные организации эээ
союзы есть в стране отраслевые как вы доложились да что еще ну вот структурные изменения или еще что нибудь может быть
давайте потому что встреча будет с народом
конечно мы с руководителями профсоюзных организаций будем встречаться и работниками
вот до второго чтения может быть у них есть э предложения хотя вы говорите что в рабочих группах участвовали
но более мы там в глубине с народом будем встречаться наверняка есть у них предложения
мхм пожалуйста если не можете ответить письменно я могу могу конечно
я же с профсоюзов пришел концепция законопроектов поэтому да
значит касательно профсоюзов самые главные изменения которые мы сегодня предлагаем это исключить ассоциированность

сегодня по нашему законодательству первичная профсоюзная организация или локальный профсоюз обязан быть членской организацией отраслевого
в свою очередь отраслевой профсоюз обязан быть в членской организации республиканского
республиканских федераций у нас три
ни в одной стране мира
такого законодательного требования нет
сегодня мы это делаем э в связи с тем что уже более пяти лет есть претензии международной организации труда к нашему закону о профессиональных союзах
в части несоответствия его восемьдесят седьмой конвенции мот э где говорится что профсоюзные организации должны руководствоваться только своим уставом
поэтому это очень долго обсуждалось и я до этого работал в профсоюзах и был тоже автором этих изменений
мы все профсоюзы тоже согласились с этим
и э сегодня эту норму исключаем и прописывается так нижестоящая профсоюзная организация может быть членом вышестоящей может быть
да а вышестоящая чтобы у них было больше членов она должна соответствовать своей миссии
если это республиканская федерация она должна активно работать с правительством защищать интересы отраслевых профсоюзов и только из за этого они должны стараться быть членами вышестоящей
тогда құрметті әріптестер
сұрақтарымыз аяқталды
біржан бидайбекұлы рахмет сізге орныңызға отыра қойыңыз
енді қосымша баяндама жасау үшін сөз әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі депутат омарбекова жанат әнуәрбекқызына беріледі
уважаемая гульмира истайбековна уважаемые коллеги
проект закона был внесен на рассмотрение мажилисом парламента республики казахстан постановлением правительства республики казахстан от тридцать первого июля две тысячи девятнадцатого года
законопроект разработан в соответствии с концепцией правовой политики республики казахстан на период с две тысячи десятого до две тысячи двадцатого года
и направлен на дальнейшее совершенствование законодательства в области труда и защиты субъектов трудового права
основные изменения и дополнения вносимые в действующее законодательство охватывают вопросы регулирования трудовых отношений социального партнерства безопасности охраны труда
кроме того проект закона ориентирован на проведение трудового законодательства республики казахстан по некоторым позициям международным стандартам представленным в конвенциях международной организации труда
в частности в сфере регулирования трудовых отношений рассмотрены нормы прикомандирования электронных трудовых договоров социальных гарантий
в сфере регулирования социального партнерства затронуты вопросы урегулирования трудовых споров и содержания соглашения социального э партнерства в сфере безопасности и охраны труда
изменения охватывают такие направления как создание системы управления и охраны труда на предприятии процедуры декларирования деятельности работодателя в области безопасности и охраны труда
значимой новеллой законопроекта является введение единой системы электронных трудовых договоров с целью внедрения электронной систематизации трудовых договоров и их консолидации в единой системе
данная система позволит работодателю использовать упрощенную и оптимизированную систему кадрового делопроизводства сократить время на процедуры подтверждения достоверных данных о трудовой деятельности трудового стажа и квалификации сотрудника

для работника это снижение издержек при трудоустройстве заключение трудового договора упрощение дистанционного сотрудничества
в целях создания условий для более полной реализации трудовых и социальных прав граждан законопроектом предусматривается норма представляющая право
на режим неполного рабочего времени для работников осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением
при этом исполение данной нормы является обязанностью работодателя
по законопроекту поступило более ста восьмидесяти предложений которые были рассмотрены на девяти заседаниях рабочей группы
депутатами внесены поправки регулирующие вопросы запрещения дискриминации в сфере труда выраженные в нарушении права работника на равную оплату на равный труд а также на равные производственно бытовые условия
направлены на урегулирование вопросы выплаты компенсаций работникам в связи с потерей работы касающиеся порядка расторжения трудового договора по инициативе работодателя а также дополнительных оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков
все комитеты мажилиса представили положительные заключения
прошу поддержать данный законопроект спасибо
рахмет жанат әнуәрбекқызы
құрметті депутаттар енді заң жобасын талқылауға көшеміз
сөз депутат айсина майра арапқызына беріледі рахмет
құрметті гүлмира истайбекқызы құрметті әріптестер
адамзат і қызмет ететін барлық салалардағы жылдам өзгерістерге байланысты еңбек заңнамасын үнемі жетілдірудің і қажеттілігі де артып келеді
бұл заңның еңбек і саласындағы қазіргі халықаралық тәжірибені ескере отырып қазақстан республикасының қолданыстағы еңбек кодексін қолданудың төрт жылдық тәжірибесін жүйелі талдау негізінде дайындалғаны өте маңызды

і еңбекті есепке алудың бірыңғай ақпараттық жүйесі ең алдымен қажет болған жағдайда жұмыскерлердің еңбек өтілін біліктілігін жұмыс орнын растау рәсімін айтарлықай жеңілдетуге мүмкіндік береді
сондай ақ жұмыс берушілерді еңбекті қорғауды басқару еңбек қауіпсіздігі талаптарын орындау мен кәсіптік тәуекелдерді басқару және оған бақылауды жүзеге асыру жүйесін енгізуді міндеттейтін
түзету і уақытылы енгізіліп отырған отыр деп есептеймін себебі бұл өндірістік жарақаттануды кәсіптік ауруларды және мүгедектерді азайту үшін өте маңызды
сонымен қатар ы заң жобасында министр назарымызды аударғандай жеке еңбек дауларын шешуге бағытталған нормалар да қарастырылған
атап айтқанда келісу комиссиясына алдын ала жүгінбестен і жеке еңбек дауын шешу үшін сотқа жүгінуге құқығы бар адамдардың санаты кеңейтіліп отыр
і енді бұл санатқа шағын кәсіпкерлік субъектілері үй жұмыскерлері жұмыскерлерінің саны он бес адамнан аспайтын коммерциялық
емес ұйымдар заңды тұлғаның жеке дара атқарушы органы сондай ақ заңды тұлғаның алқалы атқарушы органның басқа мүшелері де кіретін болады
осылайша жеке еңбек дауларын шешу рәсімі жеңілдетіледі
дегенмен жұмыскерлердің жеке және кәсіптік құзыретін үнемі дамыту оларды әлеуметтік жағынан қолдау және қажеттілігі сияқты тағы да бір ы маңызды мәселеге де ы назарларымызды аударған жөн деп санаймын
і жасыратыны жоқ іс жүзінде көптеген ұйымдар ондаған жылдар бойы жұмыскерлерін оқытпайды
сондай ақ көптеген ұйымдарда әлеуметтік бағдарламалар мен ынталандыру мүлдем жоқ
әлемнің ең дамыған отыз елінің қатарына күру үшін қазақстан азаматтарына қазір қазіргі кезде заманына сай софт және хард құзыреттері қажет
осыған орай адами капиталды дамыту мақсатында екінші оқылымға дейін жұмыс тобында жұмыскерлердің құзыреттерін жыл сайын міндетті дамыту
жұмыскерлерге арналған әлеуметтік және ынталандыру бағдарламалары і бөлігінде толықтыру енгізу мәселесін қарау болар ы болар еді деп есептеймін
тұтастай алғанда і мынау ұсынылып отырған заң жобасы і және оған депутаттардың кіргізген і толықтырулар өзгерістері қазақстандықтардың еңбек жағдайларын жақсартуға
олардың құқықтық және әлеуметтік қорғалуына еңбек қатынастарына байланысты рәсімді жеңілдетуге ықпал ететіні сөзсіз сондықтан і заң жобасын өз басым қолдаймын және әріптестерім де қолдайтынына сенемін рахмет
рахмет майра араповна
сөз депутат аронова ирина петровнаға беріледі
спасибо уважаемая гульмира истайбековна уважаемые коллеги
основной целью рассматриваемого законопроекта как тут уже не единожды подчеркивалось является необходимость дальнейшего совершенствования и развития законодательства в сфере трудовых отношений
одной из основных норм законопроекта являются нормы направленные на соблюдение взятых казахстаном как члена международной организации труда
обязательств для обеспечения реализации превентивных мер защиты здоровья работников посредством оценки и управления профессиональными рисками
для этого понятийный аппарат дополняется понятиями профессиональный риск и управление профессиональными рисками
также в профильных законах о госслужбе о правоохранительной воинской службах широко используется институт прикомандирования работника однако в трудовом законодательстве этот вопрос
недостаточно урегулирован и сейчас в рамках законопроекта выстраивается единое понимание и применение института э прикомандирования
хотелось бы отметить что законопроектом исполняется поручение елбасы по своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы
а за противоправные действия предусматривается выплата пени работодателем
особое место в законопроекте уделено правовым положениям направленным на защиту прав и интересов сторон трудового договора минимизацию критических рисков трудовых конфликтов
ранее нашим комитетом неоднократно поднимался вопрос трудоустройства граждан уволившихся со срочной службы в вооруженных силах
теперь же законопроектом предлагается сохранять за такими гражданами место работы а также предоставлять им на указанный период отпуск без сохранения заработной платы
принятие законопроекта будет способствовать созданию достойных условий труда и быта работникам
совершенствованию системы контроля за соблюдением трудового законодательства исключение двоякой трактовки действующих норм трудового законодательства
предлагаю поддержать данный законопроект спасибо
спасибо ирина петровна
құрметті әріптестер басқа талқылауға жазылған депутаттар жоқ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
қарсылықтарыңыз жоқ болса онда осы ұсынысты дауысқа қоюға рұқсат етіңіздер
дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
дауыс беруге қатысып отырған тоқсан бес депутат дауыс бермегендер жоқ қарсы қалыс қалғандар жоқ шешім қабылданды
енді қаулының жобасы сіздерде бар сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рахмет сау болыңыздар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
енді депутаттық сауалдарды жариялауға көшеміз
сөз депутат мыңбай дархан хамзабекұлына беріледі рахмет
біздің депутаттық сауалымыз қазақстан республикасы премьер министрдің орынбасары бердібек машбекұлы сапарбаевқа
қазіргі білім ошақтарына ұрпақ тәрбиелеу жөнінде үлкен талаптар қойылып отырғаны белгілі
әлбетте ұлы мәртебелі мектептің миссиясы оқу ағартушылық ісі
балалардың кітап оқуға деген құмарлығын оятатын да түрлі әдебиетті оқу мәдениетін сіңіретін де кітап атаулыға құрметті қалыптастыратын да мектеп болуға тиіс
ол үшін кітаптарды осы заманның құралдарына қарсы қоюдан гөрі әр сынып балалары міндетті түрде оқуға тиіс әдебиетті басылымды
оның тізбесін қазіргідей ол болмағаны жөн сол қолайлы құралдарға жүктеп қоюды қамдастыру керек
әзірге қоғамда мынандай сұрақтар желіде естіліп тұр жүр
балаларға арнап әңгіме жыр ертегі жазатын ақын жазушыларымыз неге аз
балалар кітаптарының бағасы неге удай қымбат
осы орайда балалар мерзімдік басылымдарына алғыстан басқа айтарымыз жоқ оларды да үкіметтің жырытып отырғаны шамалы
балапандарға арнап ән шығаратын композиторлар сурет салатындар кітап безендірушілер неге некен саяқ
анимациялық мультфильмдер неге аз түсіріледі өйткені бұл мәселелерге мемлекеттік көзқарас жеткілікті дәрежеде емес
егер үкіметтің осы саладағы жұмысы сындарлы әрі қисынды болса балалар тәрбиесіне босқа алаңдамайтын едік
дәйекке жүгінер болсақ екі мың он сегізінші жылы бүкіл еліміз бойынша балаларға арналған не бары сегіз кітап жарық көрсе
үстіміздегі жылы министрлік бөлген қаражатқа төрт автордың ғана кітаптары басылып шыққан оның өзі кітапханаларға таратылыпты олардың арасында бұрын жарық көргендері де бар
сонда жаңа авторлардың жоқ болғаны ма әлде тарихымызда соңғы балалар жазушысы бердібек соқпақбаев болып қалады ма
біздің ойымызша балаларға арналған баспа өнімін шығарушыларға анимациялық фильм кино видео түсірушілерге өкімет тарапынан жеңілдктер жасалмайынша жағдайды түзеу мүмкін емес
ондай тәжірибелер көрші елдерде бар
сырттан әкелінетін мыңдай өнімдерге бажды көбейтіп отандық шағармашылық қауымдан таландыруды қолға алған жөн сонымен бірге арнайы гранттар жариялау арқылы да балаларға арналған шығармаларды молайтуға болар еді
сонда баланың мемлекеттік тілді жас кезінен үйренуіне мүмкіндік туғызатын едік
егер өркениетті елдердің қатарынан көрінеміз десек баспа өнімдерінің мағынасын ғана емес экологиялық жағынан таза қағазға сапалы бояумен басылуын да қадағалауға міндеттіміз
ауызды құрғақ шөппен сүртуге болмас
біздің елде таланттар да талантты туындылар да бар бірақ қолдау жағы кемшін
мысалы казақ балаларынан і өзге шетелдік көрермендердің де көңілін бірден өзіне аударған томпақ сериалы ертегі еліне саяхат қазақ тілінде шыққан көліктер мультсериалы
груффало ертегісі тағы басқалар
алайда екі ақ сериясының өзі миллиондаған көрсетілім жинаған қошқар мен теке анимациялық фильмі жалғасын таппағаны мүлдем түсініксіз
жалғыз балапан телеарнасы бар
оларды қаржыландыру жағын түбегейлі өзгерту қажет сонда эфирді дубляжбен толтырудың орнына төл туындылар жасалады бірінші кезекте төл өнеріміз бен мәдениетіміз дамитын болады
дән топырағын тапса ғана өнеді деген аталы сөз бар
жас балаға жақсы мен жаманды ізгілікке үйретумен үйрету тек ата ананың ғана емес қоғамның да міндеті болып саналады
жоғарыда айтылғандарды ескере отырып мынадай мәселелерді қарастыруға ықпал етуді сұраймыз
балаларға арналған мемлекеттік тілдегі баспа басқа да кино өнімдерін өндірушілері мен сатушылары үшін арнайы жеңілдіктер белгілеп интернет дүкендер жұмысын реттеуді балалар мерзімдік басылымдарын және әр сынып оқушылары
үшін ұсынылған әдебиеттердің электрондық нұсқаларын ақысыз жүктеме жасауды үкімет тарапынан қолдауды көрсетілімі көп жоғарғы рейтингке ие болған анимациялық сериалды түсіруді
қаржыландыруды олардың тарифтерін көрші мемлекеттердегі тарифтермен сәйкестендіруді қамтамасыз етуді ресейде біздегіден он есе жоғары екен
сонда ғана қайсы бір дәуірде қалып қоя жаздаған бар жақсы дүние балаларға деген әлеуметтік халықтық бастаманы іс жүзіне асыруға мүмкіндік туады
тиісті заңда белгіленген мерзімде жазбаша түрде жауап беруді сұраймыз рахмет
рахмет дархан хамзабекұлы
сөз депутат дүйсебаев жексенбай қартабайұлына беріледі
рахмет құрметті гүлмира истайбекқызы
құрметті әріптестер
біздің депутаттық сауалымыз үкімет басшысына арналады
уважаемый аскар узакбаевич
четырнадцатого ноября текущего года глава государства қасым жомарт тоқаев в своем выступлении перед членами правительства и активом регионов в ходе рабочей поездки в акмолинскую область
напомнил о своем поручении по изъятию земель так называемых латифундистов которые не занимаются их культивацией
цитирую работа по выполнению моего поручения продвигается крайне медленно что наводит на мысль о преднамеренном ее затягивании
в таком случае меры реагирования будут симметричными
недобросовестным исполнителям мало не покажется
дожились до того чтобы что добросовестным трудолюбивым фермерам и крестьянам негде работать негде пасти скот цитата окончена
двадцатого февраля две тысячи семнадцатого года для решения проблемы нехватки пастбищных был принят закон республики казахстан о пастбищах
нормы закона были призваны решить вопросы связанные с обеспечением сельского населения и хозяйствующих субъектов потребным количеством пастбищных угодий а также на приостановление деградации земель сельскохозяйственного назначения
в действительности по результатам встреч депутатов мажилиса с избирателями можно сделать вывод что нехватка пастбищ в регионах по сей день остается острым вопросом об этом свидетельстуют и новостные хроники в различных средствах массовой информации
такое положение складывается из за отсутствия конструктивной согласованной работы направленной на исполнение закона о пастбищах между уполномоченным органом в лице министерства сельского хозяйства и местными исполнительными органами
такое отношение привело только лишь к сбору статистических данных а не к практическому исполнению данного закона
принятые в соответствии со статьей тринадцать закона нормативно правовые акты планы по управлению пастбищами и их использованию носит формальный поверхностный характер и на практике в регионах не исполняется
проведенный анализ с планом показывает в основном наличие искажения норм закона
к примеру планы по управлению пастбищами и их использованию по железинскому и успенскому районам павлодарской области состоят только из общего описания земельного фонда количества поголовья скота и ветеринарно санитарных объектов
карты и схемы представленные в планах не содержат сведения предусмотренные статьей тринадцать закона
кроме того
в планах отсутствует перераспределение между собственниками земельных участков у которых отсутствуют сельскохозяйственные животные и которым не достает земель для выпаса скота
таким образом планы не соответствуют статье пятнадцать закона о пастбищах и подпункту четыре прим один пункта два статьи восемьдесят четыре земельного кодекса
идентичные ошибки в разработке плана установлены и в других областях
исходя из вышеизложенного полагаем что формальное принятие планов обусловлено отсутствием единой скоординированной политики в области управления и использования пастбищ что является прерогативой уполномоченного органа согласно статьи шесть закона
на основании вышеперечисленных фактов просим вас уважаемый аскар узакбаевич для положительного решения вышеуказанных проблемных вопросов принять конкретные меры
направленные на надлежащее исполнение закона о пастбищах вплоть до рассмотрения ответственности уполномоченного органа и местных исполнительных органов
с уважением депутаты фракции нур отан дюсебаев сабильянов звольский депутат от ассамблеи народа казахстана ким рахмет
рахмет жексенбай қартабайұлы
сөз депутат ким роман охеновичке беріледі
спасибо уважаемая гульмира истайбековна
премьер министр уважаемый аскар узакбаевич
ситуация по снижению тарифов и сохранению дифференцированного тарифа на электроэнергию в последние годы напоминает игру в пинг понг между депутатами мажилиса парламента и министерствами это энергетики и национальной экономики
и чем длиннее длится тур тем больше страдают потребители и в первую очередь сельхозтоваропроизводители переработчики сельскохозяйственного сырья а также сельскте жители
касательно обоснованности введения дифференцированного тарифа процитирую выдержку из ответа премьер министра на депутатский запрос дпк ак жол от пятого декабря двенадцатого года
цитирую дифференциация на электрическую энергию по зонам суток обусловлена необходимостью выравнивания графика нагрузок нагрузки путем усиления экономической заинтересованности потребителей
в уменьшении потребления энергии в часы максимальных нагрузок энергосистемы и увеличение электропотреблений в часы минимальных нагрузок ночного провала нагрузок энергосистемы цитата окончена
риторический вопрос что изменилось с тех пор когда в две тысячи семнадцатом году отменили дифференцированный тариф
отвечу возросли только расходы граждан и сельхозтоваропроизводителей
а ведь рынок и население в свое время поверили правительству закупили установили недешевые двухтарифные счетчики и другое оборудование перестроили производственный процесс и работу трудовых коллективов
одновременно с отменой дифференцированных тарифов законом об электроэнергетике были введены нормы обязывающие минэнерго за счет устранения излишних посредников из числа энергопередающих компаний снизить тарифы
но опять о каком снижении тарифа на электроэнергию можно говорить когда транзит электроэнергии происходит по длинной цепочке от станции до потребителя настолько длинной что возрастает по пути в три и более раза
при этом каждый участник не упускает свою прибыль
по этому поводу в прошлом году на заседании совета безопасности лидер нации нурсултан абишевич назарбаев заявил
что энергетики незаконно обогащаются на жителях нашей страны а антимонопольный комитет лишь наблюдает за этим со стороны
так к примеру электроэнергию для костанайской области поставщик межрегионэнерготранзит покупает у экибастузской грэс по цене семь тенге за киловатт
и продает ее не напрямую а через множество других компаний посредников
в итоге дойдя до реального фермера он стоит уже двадцать три тенге что практически разоряет последнего
аналогичная картина наблюдается в других ренионах страны
но минэнерго с устранением излишних энергопередающих компаний до сих пор неоправданно медлит
наблюдается парадоксальная картина чем больше производим электроэнергии и в стране наблюдается ее профицит тем выше становятся тарифы
при этом более пятидесяти одного процента производимой электроэнергии в стране продают на закрытых торгах
видимо есть что скрывать
непонятно как можно с таким профицитом электроэнергии в ночное время когда электроэнергия в избытке и некуда ее девать а также продолжающиеся работы по сокращению излишних посредников нельзя вернуться к ночному тарифу
наверно минэнерго выгоднее продавать электроэнергию по бросовой цене с той же депостовской грэс в соседнюю россию чем отдавать ее своим потребителям
в связи с вышеизложенным настоятельно просим вас первое принять более действенные меры по ликвидации излишних посредников между объектами генерации и потребителями электроэнергии
второе рассмотреть вопрос возврата дифференцированных тарифов на электроэнергию с разработкой и внедрением гибкой схемы тарифообразования
предоставив право выбора потребителю заключать договора либо по дифференцированным по зонам суток либо по одноставочному тарифу как в большинстве развитых стран мира
с уважением депутаты ассамблеи народа казахстана фракции партии нур отан оспанов звольский народные коммунисты конуров дпк ак жол барлыбаев спасибо
спасибо роман охенович
і сөз депутат қоңыров айқын ойратұлына беріледі
э большое спасибо уважаемые коллеги
депутатский запрос направляется премьер министру
правительством подготовлена новая программа развития регионов до две тысячи двадцать пятого года в которой оставлены прежние приоритеты это урбанизация развитие крупных агломераций и так называемых опорных населенных пунктов
фракция народные коммунисты полагает что в современных условиях эти задачи теряют свою актуальность гонка за показателем урбанизации необоснована поскольку за ней упускается задача повышения качества жизни граждан
постановка вопроса о том что урбанизация автоматически будет способствовать росту ввп сегодня ничем не аргументирована
исследования всемирного экономического форума показали отсутствие прямой связи между увеличением доли городского населения и экономическим ростом
более того в развивающихся странах наблюдается обратный эффект поскольку концепция населения углубляет социальные проблемы и ограничивает возможности граждан во многом это справедливо и для казахстана
в настоящее время реальная проблема региональной политики заключается не в низкой доле городского населения а в крайне неравномерном развитии и курс на урбанизацию во многом этому способствовал
процессы внутренней миграции стали уже по сути неуправляемыми
необходимо понять что урбанизация это процесс не сколько экономический сколько социальный практика
последних лет показывает что вокруг крупных городов складываются пояса полусельских полугородских поселений где накапливаются острые социальные проблемы называя вещи своими именами это пояса бедности
переезжающие из регионов люди вынуждены расселяться в дачных массивах которые не приспособлены для постоянного проживания такого количества населения
мы пытаемся стимулировать урбанизацию но люди на самом деле хотят жить на земле
об этом свидетельствуют огромные очереди за положенными участками под ижс в крупных городах
с другой стороны отток населения из сельских районов ведет их к депопуляции что является бомбой замедленного действия
сейчас апк рассматривается как одна из наиболее перспективных отраслей новая точка роста
между тем численность занятых в сельском хозяйстве с две тысячи десятого года сократилась
из апк выбыло порядка одна и одна и два миллиона человек и сейчас остро стоит проблема дефицита квалифицированных кадров уже в ближайшее время это станет главным сдерживающим фактором для развития сельского хозяйства
курс на кооперацию и концентрацию населения для такой страны как казахстан занимающей сто восьмидесятое место в мире по плотности населения вызывает больше вопросов в том числе с точки зрения демографического кризиса в приграничных регионах
так в прошлом так и в текущем году идет сокращение численности населения в шести областях четыре из которых приграничные
сокращение освоенных заселенных сельских территорий социальное опустынивание станет серьезной стратегической уязвимостью для страны
повышение благосостояния улучшение качества среды проживания и доступа к различным услугам при сокращении численности населения просто невозможно
фракция народные коммунисты считает необходимым при планировании нового этапа программы развития регионов внести коррективы
уровень урбанизации не должен являться целевым индикатором
программа должна предложить конкретные меры по решению вопросов поясов бедности нехватки участков под ижс предотвращение депопулизации сельских территорий восстановление села и поддержки малых хозяйств
кроме того учитывая специфику и значимость сельских территорий для них неприемлемы общие подходы а требуется отдельный программный документ
это же касается и моногородов в которых освоены средства реконструкции инфраструктуры однако практически не достигнуты результаты в сфере изменения структуры экономики и создания новых точек роста
на практике мы видим что выделение больших средств на строительство реконструкцию дорог водоводов и других объектов инфраструктуры является предметом для коррупционных проявлений
для увеличения прибыли подрядчики проявляют чудеса изобретательности при этом долгосрочные интересы местного населения во внимание не принимаются
в результате при расходовании больших государственных средств вместо позитивного отклика получаем лишь обострение социальной напряженности
в этой связи считаем необходимым планирование и реализацию всех проектов данной категории проводить под контролем общественных комитетов по развитию регионово и сельских территорий
программа рагионального развития должна стать в прямом смысле народной программой
спасибо за внимание
спасибо айкын ойратович
сөз депутат еспаева дания мәдиқызына беріледі
спасибо уважаемая гульмира истайбековна
депутатский запрос фракции ак жол адресован министру торговли и интеграции султанову бакыту турлыхановичу
в текущем году вступило в силу соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в евразийском экономическом союзе
при обсуждении данного соглашения в стенах мажилиса парламента фракция ак жол не поддержала его ратификацию и подробно изложила свою позицию однако мы остались в меньшинстве при голосовании
мы указывали что введение обязательной маркировки фактически является дополнительным налогом и этот скрытый налог направляется не в бюджет государства а в пользу частных коммерческих компаний
между тем в послании народу казахстана президент касым жомарт токаев заявил что цитирую правительство должно наложить запрет на все выплаты не предусмотренные налоговым кодексом
это по сути дополнительные налоги
сегодня мы вынуждены вернуться к вопросу маркировки товаров так как если в казахстане пока в обязательном порядке маркируются только изделия из натурального меха и в пилотном режиме производится маркировка табачно алкогольной продукции
а также лекарственных препаратов то в соседней россии в две тысячи девятнадцатом году уже была введена обязательная маркировка на ряд товаров повседневного спроса
в том числе на пищевые продукты а к две тысячи двадцать четвертому году планируется тотальная маркировка товаров всех без исключения
согласно соглашению маркировки товаров предусмотрено право каждой страны самостоятельно вводить обязательную маркировку тех или иных товаров на своей территории
товары других членов союза чтобы попасть на эту территорию также будут обязаны выполнять требования маркировки
эти требования прямо нарушают сам смысл евразийского экономического союза официальной задачей которой является свобода перемещения товаров труда и капитала на едином экономическом пространстве по аналогии с евросоюзом
между тем и в самой россии предприниматели начинают понимать неоднозначные влияния маркировки
так союз производителей молока россии дал оценку затрат на внедрение маркировки в молочной отрасли
по их расчетам единовременные инвестиции в маркировку составят около двадцати пяти миллиардов рублей а затем на нее будут уходить около двадцати миллиардов рублей в год
при этом надо учесть что в две тысячи восемнадцатом году чистая прибыль молочной отрасли россии составила тридцать пять миллиардов рублей то есть пятьдесят семь процентов чистой прибыли
наши соседи молочники будут ежегодно тратить не на развитие а на поддержку системы учета товаров
на недавно состоявшейся пресс конференции в городе алматы представители казахстанских и российских бизнес ассоциаций выступили против введения обязательной маркировки товаров
так как они считают что это неизбежно приведет к удорожанию продуктов более чем на десять процентов
представители молочного союза казахстана заявили что только ежегодные расходы на контрольно идентификационные знаки на молочной продукции могут составить более трех миллиардов тенге
при этом данные затраты бизнес будет вынужден включать в цену товаров то есть переложит на потребителя
казахстанские представители безалкогольных напитков соков также посчитали расходы на комплекты оборудований и программного обеспечения
по их расчетам затраты составят для крупных производителей до четырехсот двадцати миллионов тенге для средних до ста семидесяти одного миллиона тенге
для малого бизнеса один и шесть десятых миллиона тенге а для дистрибьюторов три и семь десятых миллиардов тенге
между тем как было отмечено российская сторона неуклонно расширяет перечень товаров подлежащих обязательной маркировке
уже сегодня можно предполагать что малые и средние производители ряда товаров например спецодежды предметов гигиены постельного белья просто обанкротятся
их место объективно займут товары крупных произодителей из россии просто потому что там другие объемы экономики а дополнительные затраты всегда компенсируются масштабом
каким образом тогда мы собираемся исполнить поручение елбасы о развитии экономики простых вещей
по сведениям ассоциации прямых продаж казахстана на сегодняшний день более четырнадцати тысяч предпринимателей это малый бизнес по всему казахстану участвуют в прямых продажах компаний
при этом затраты на оснащение два д сканерами только для данной категории налогоплательщиков будут составлять от пятисот тридцати восьми миллионов тенге до одного и шесть десятых миллиарда тенге в зависимости от стоимости сканера
при маркировке товаров только с семи товарных позиций бизнес потратит на маркировку девятнадцать миллиардов тенге в год а с расширением перечня нагрузки на экономику и наших граждан будет возрастать все больше и больше
что это как непредусмотренный налоговым кодексом налог об отмене которых говорил президент
для сравнения земельный налог со всего казахстана не превысил семнадцати миллиардов тенге
получается что население казахстана будет платить дополнительно из своего кармана девятнадцать миллиардов тенге частной компании и это все на фоне сегодняшней инфляции и борьбы правительства по сдерживанию цен
в связи с вышеизложенным депутатская фракция дпк ак жол в очередной раз призывает со всей ответственностью подходить к данному вопросу на площадке
сөз депутат перуашев азат тұрлыбекұлына беріледі
рахмет құрметті гүлмира истайбекқызы
ақ жол фракциясынан республика премьер министріне депутаттық сауал
баршамызға белгілі келесі жыл президент бастамасымен халқымыздың абызы заманауи қазақ тілінің құрастырушысы абай құнанбайұлының жүз і жүз жетпіс бес жылдығы мемлекеттік деңгейде атап өтіледі
толысында ұлтымыздың оятушы да ұялтушы да ұлы абай
оның тек ұлттық әдебиетке ғана емес сонымен бірге халқымыздың дамуына ағартушылыққа өркениетіне еткен әсері ерекше
алаш көсемдері абайды өздерінің рухани ұстазы есептегені де құпия емес
абай бүтіндей бір ұлттың санасына төңкеріс жасап оны сол кездегі прогрессшыл әлемнің деңгейіне шығаруға тырысты
алаштың ұстамдарының да негізін абайдан іздеу керек
алаш қайраткерлерінің бірі мұхтар әуезов абай жолы эпопеясын жазып бүкіл әлемге абай феноменің таныстырды
әлихан бөкейхан түрмеден былай деп жазған қамауға аларда бас аяғымды қалдырмай тынтып шығып сонымнан қолымдағы портфелімді алғандарына қатты абыржып қалдым
оның ішінде абайдың баспаханаға аударып өткізейін деген қолжазбасы болатын
түрмеде өзімді қанша ұстап жазаласа да маған бәрібір тек айбайым сақталса екен дегеннен басқа ойыма ешнәрсе кірген жоқ
мыржақып дулатұлы ең жоғары ардақты орын абайдікі қазақ халқына сәуле беріп алғашқы атқан
жарық жұлдыз абай деген
бір сөзбен айтқанда абайды ұлықтау абайды насихаттау қарапайым халық арасында абайдың сөзін тарату таныстыру түсіндіру о басты алаштың еңбегі еді
ал бүгінгі күні қасым жомарт тоқаевтың абайдың жүз жетпіс бес жылдығын лайықты деңгейде өткізуге берген тапсырмасы мемлекет басшысы ретінде оның ең алғашқы және маңызды шешімдерінің бірі
президент семейдің әр көшесі мен ғимаратында тарихтың салған ізі бар деп оның ерекше маңызын құптады
осыған орай бүгінгі күні абай жері семей өңірінде бірқатар шаралар қолға алынды
семей қаласы мен аймағын көтеруге бұрын соңғы бұрын соңды болмаған қомақты қаражат бөлініп ііі гүлдеуіне күш жұмсалуда
әрине халық та семей қаласының өсуіне өркендеуіне қуануда өйткені семей қаласының географиялық орны экономикалық деңгейі саяси мұрасы оған әбден лайық
алаш орда қазақ ұлттық автономиясының астанасы болған солтүстік шегараның бойында орналасқан бүгін де үш жүз отыз мыңдай халқы бар облыс орталығы емес қалалардың арасындағы ең үлкен елдімекен
автотехника ұн цемент көмір азық түлік жеңіл өңеркәсіп тағы басқа тауарлар шығаратын ірі өндірістері орналасқан семей қаласы абайдың мерейтойын тойынан кейін де қол жеткізген дәрежеден түспеуі керек
өткен жылы елбасы нұрсұлтан назарбаевтың жарлығымен түрік елдерінің алтын бесігі ежелгі түркістан қаласы облыс орталығына айналып ал шымкент шаһарына республикалық дәреже берілді
бұл тарихи шешім түркістан аймағын бүкіл түркі әлемінің ордасы ретінде қайта ыңғайтуға жол ашты
ал шымкент өз мәртебесін түсірмей еліміздің бетке ұстар қалалардың бірі ретінде әрі қарай дамуда
осы орайда кері заманда қазақтың рухын көтерген қазақтың дауысын жеткізіп иісін танытқан абай рухының ордасы семей қаласына да тиісті мәртебесін беру орынды деп санаймыз
құрметті асқар ұзақбайұлы
әкімшілік аумақтық құрылысы туралы заңның үшінші бабына сәйкес республикалық маңызы бар қалалар қатарына халқының саны бір миллион адамнан асатын елді мекендер немесе ерекше мемлекеттік маңызы бар қалалар жатады
біздің ойымызша семей қаласы дәл осы ерекше мемлекеттік маңызы бар қала сондықтан оған республикалық мәртебе беру жөнінде мемлекеттің басшысына ұсыныс енгізу мүмкіндігін мүмкіндігін қарастыруыңызды сұраймыз
құрметпен ақ жол фракциясының депутаттары рахмет
рахмет азат тұрлыбекұлы
құрметті әріптестер
депутаттық сауалдар аяқталды мәжілістің жалпы отырсын жабық деп жариялаймын
рахмет сау болыңыздар